ابھی ایک ماشین ہے جسے ہم کپڑے سینے میں یوز کرتے ہیں۔ <hesitation> وہ اس کو دھاگا لگانا رہتا ہے اور پھر۔ ایک سوئنگ ٹائپ رہتی ہے وہ سوئنگ ڈالنے کا جگہ۔ رہتا ہے وہاں پہ سوئنگ ڈالنا ہمیں اور پھر بعد میں <hesitation> جب وہ۔ ماشین اوپر رہی پارٹ رہتی نہیں ادھر نیچے ایک اور مطلب۔ اور ایک <hesitation> ڈوری ٹائپ کا کچھ ڈالنے کا رہتا ہے وہ ڈالنا۔ ہمیں اور وہ اور اوپر کا دھاگا دونوں میچ کروانا اور پھر۔ وہ ان کے بیچ میں سے کھچنا اور پھر کھچ بعد میں اور کھچ۔ <hesitation> بعد میں ماشین جب ہمیں نیچے پاؤں رکھتے ہیں ادھر پاؤں رکھتے نہیں۔ ماشین کے ادھر بھی ایک سادہ لمبا <hesitation> پاؤں۔ رکھنے کو جگہ رہتا ہے ادھر ہمیں جب وہ اوپر نیچے اوپر نیچے۔ رکھتے ہیں تو سائیڈ والی جو گالی ٹائپ کی رہتی وہ کام کرتی۔ ہیں اور وہ کام کرنا بولے تو یہ سب ایک ساتھ رہنا تو اس۔ حساب سے جو ہمیں کپڑے سینے کا ماشین رہتا وہ ہمیں یوز کرتے ہیں۔